<hesitation> Ny kolontsainy agnisan'ny mampiavaka ny Indy arakan'izay aiko matetiky ny Indy magnana finoagna hafahafa zay ohatra hoe na amin'ny sary sikotro ohatra aomby kaonsidereny hoe raha masiny aminjareo any tsy mety hozniny zany le omby zay le aiko makasiky le Indy.